كان يرجع بيا الوقت خمسين سنة لتالي أول حاجة نعملها نمشي للبلاصة لي عايشة فيها أمي ونمشي نرجعها تقرا، ما كملتش قرايتها نحب نرجعها تمشي تقرا، ونحب نهزها تعمل حاجات نتاع عمرها وتعيش الطفولة ونمشي انا وياها نعملو شعرنا يعجبني الماكياج نتاع الوقت هذاكا، ويعجبني الشعر نتاع الوقت هذاكا، ونمشي نعمل جو ونهزها معايا.